am na yu ñuul. Lool yépp ci njëg yi la bokk waaye yeneen yi moom amul benn njëriñ ndax day yàq xale bi. Am na lum ci gis. Ay filmi tubaab yépp dafaay yàq xale yi waaye su nekkee yaa ngi seetaan ay xibaar, ay yooy yépp.